<hesitation> amun ulun tu suah jua <hesitation> betapas lo kak lagi asik- asiknya ni menapas, mengucak baju sekalinya ading ulun tu tedangsar dimuka ulun, mama ulun jua suah jua <hesitation> mencuci baju jua kaitu tapi inya sorang yang tedangsar jua kaitu nah habis tu apa yo lah amun sabun ni <hesitation> mencuci piring habis tu mengucak baju tadi mandi kan sabun gasan mandi lo mehilangi daki jar orang banjar tuh.